أكبر حيوان شفته بحياتي هو الفيل، وهذا الحيوان شفته في حديقة الحيوانات مصر، كان كثير ظخم يعني أول مرة أشوفه عن قرب، لكن هو ما مؤذي كثير وهو كان دايما ياكل لما زرته، واتصورت بجانبه صور حلوة، وهو كثير كبير في الصور كمان.